Fanazavana sosotra mikasika fampiasana grille-pain-gna ndreka an, izy io tsy de misy aminay aty fa karaha itako aminà film zao an izy io an famanana mofo an, na ohatra hoe tianao hikarepodrepoka mofo iny an de aherinanao aminanjy an de zegny ilavanao ananjy de izy io mandeha courant-gna de mipika hoazy izy avekeo.